मोर् जानल फर्निचरके नाम यी हैं। टेबल, कुर्सी, डेस्क, बेन्च, पलंग, दराज, श्रिंगारदानी, सोफा, क्याबिनेट, डाइनिंग टेबल, खटिया, किताब धर्ना र्याक, तखत, खटुल्या, ह्यांगर, पटुली, पिर्का, टिबी र्याक, काउच आदि।